Ny fomba fikarakarany hazan-dragnomasy sara zagny amin'ny fomba azo antoky, da voalohany indrindra aloha ohatra hoe raha ohatry ka hoe raha ki- mila kikisa izy da kikisanao sara da alà aby e raha tokony alà amign'azy satria misy ndraindraika agnatin'io trondro io, na agnatin'io hazan-dranomasy io, misy raha sy hay hoagny, a hay gny ohatra an'izagny ohatry tamy faritry Majunga igny nisy an'io vangilopaky zay, io nisy fia karazan'izay da misy raha tokony hoe raha mikiky trondro zagny agnao de tokony alagna aby zay raha zay fa misy zany raha io lasa <hesitation> mivadika poison amignao ao la sy voahalagnao da koa gny me io hazan-dranomasy io rasy nefa egnao mety sy mahafantatry ny fomba handrahoa anazy.